Kareeji ndefirɗi kam e wakkati ɗe naftirte e woodi laɓi e ki naftiree e ɗum taƴira-ki - e ɗum taƴira-ki baskooje, ɗum taƴe haako, e woodi fotiire, e woodi koofiyel, e woodi kaanoowo, e woodi nyorgo, ngo ɗum yeerortoo.